Zaga kayuaã yigesĩ. Kayuã ndigezi hunã yina guru barayini, yina barayinîa ndê? Yî barayini, tûni du yûduũ su kezîe barayini, sôbun barayini, kôi su horuũ njorčindîe barayini, bugi-ĩ gunna kayũa-ã adiba-ã yigesi, ômure mannu yigesi kôi adiba yugondunnoó, ômure ni yigesi. Gali adimmi ômuri hunã ni yigezi, kayũa huna ni yigezi, ada hunã ni yigezi, ayî hunã ni yigezi, abba hunã mannu yigezi, doba kuna koo yaabi du čukoo. To koo di kayũa yigesi. Kayũa muro lôko tûni-ĩ du mûwo, sôbun barayini. Sôbun taĩ, sôbun-ã muro ôbuni-ĩ hi yoduri, yî yê sôbun yê barayini, tûni- i du mûũ kezîe barayini. Yî-ĩ du mûwo du sôbun duniĩ yurriĩ, yurriĩ kôi yunu čîĩ gunnna yurruũ, yurruũ toriĩ ôbuni čîĩ. Taa beĩ ôwoni yî du toĩ gali keziĩ. Bôli togusoo ôzi tunuũ ni yiga yuzogo horiĩ, odu yuzi-ĩ su bozoo, kayua-ã njorčindi. Njorčindoo odu kuba nuã bôle mohiĩ, ai a koo di kayua-ã yî yigesi.